Alura i ciat a pìu i verm, nurmalment al e lon li la maladìa ch'a pìu dë pi facil përché a van ën gir, a mangiu sempre d'roba ch'a trövu, i giari, i üzei e pöi cuai vö cuai volte al an co dë prublema a i öi però al e pa propi ël massim lon li